Karazany telo avao e lakile indesiko, lakile gne tragno, lakile gne toilettes, da lakile ne armoire ako zay telo zay avao, tsy misaraka amina reo, eny e tsindraiky lakilene toilettes ampindramigny olo.